एंडो भोटे अलग समाने ह। जेशो शहनाई या नगाड़े। या मंजीरा या खंजरी बांसुरी। या अबसे खास एक ढोल या दमानो।